بحب ألعب سودكو <hesitation> لما أكون لوحدي، ده بيخليني إن أنا أفكر في الأرقام بسرعة، و <hesitation> يعني <hesitation> بلعبها بقالي كتير جداً فبحبها أوي.